<hesitation> me kpotmu onye moawyengla utmu helo me la kpo lo me kpo iyi shushku ma me la gŋo oraŋ utmu lo ndzendze, so me kpotmu hare huhuhi lo ghre <noise> eh ekhpethra ba me kpotmu helo, mela nye moawyen angyi me la tsa mo da mo akambye me gŋo raŋ utmu lo ndzendze eh utmu helo aka ba me sheŋ riga lu me gŋoraŋ lo ndzendze ba me kpo hilo mbi, me sa la kpotmu agbi fifi melayi agbi mela lbu agbi koma ahi lo sha mbo hare mbo me ghre me sa la kpotmu kala moala kpo ulu me la fa oshpa la nye ma melalu ygi moare game la ahogbren ba me lu ŋha ma ka da mo mbo akabmye, mo sa ba odŋe, ame sa la kpotmu kala moare ba gi wo la lo, wo kala mo a okhro ba gi dzu ma so hare mbo moasi ekhpo he da me ma, ah me me angyi ela tayi ka mo olawyen ba aklu ba gi woma lo. So chuku kahe utmu lo me la gŋoraŋ lo, me la klo egba moawyen helo mo la gŋo me, solo awo ekpla dzidzi so me mbo se la zu moare ka da moatayika, ambi moawyen he aka ka da moala takpu ghi si mbo mallami iwill stop here. toh akaba me sheŋ lu mela kpotmu oŋye moawyen gla moawyern engla helo me la kpo lo tmulo me kpo lo kpo iyi shushku huhuhi iyi lo wo ndzendze iyi lo ghre vekhpethra huhuhi so ahi lo sha mbo me la ekhpethra huhuhi so ahi lo sha mbo me la ibu agbi, me la ubu ahbi bume la yi agbi me tso moawyen mbo la tsa agbi me me lanye mo eka ba mo albu agbi nga ba okhro ba gi sa dzu ma, okhro helo a gila dzu kala moare gi la tauka, gila klo gi so okhro helo mbo chuku yanda ba gi la khren isi ebhga ka lamo are nga moafa me mbo asla me da me angyi la moa olawyen aa aklu ba gi dzuma helo so utmu hilo lo awotmu angyi ba lo se okhreŋ sibbbbbhga se hwo ma, me se komulu chewa ah utmu ba gi sekpohe ahi lo mbo sha mbo, gi se la kpotmu ulu ambo uluhilo mela kpohwa. Arela la nyemo oshpa ombabze, so gi la giegi enyemo gietsa mo ozhen ahogbren, gi etsamo ayakpla ba, moakpo nga le ka gi hyen dzu pyapyan ubin gi nga da gi hyeŋ dzu pyapyan <hesitation> aklo ba gi dzuma lo so that moawyen ambo ka da moatakpu a ghre isi mbo domi ayakpla la famu huhuhi omb ba <hesitation> enye mo mbo le moahe akpu mo ba la ta lo aghren isi, so gila kpohwo mo gila enye mo, gi la tsa mo yakpla dzadzi ba raŋ kpo ka ma yakpla ba moadigi la kpo ugbi ah gi la tso lo la lu ygi moa gi lalu keka ba moarehwin gi awo, keka ba mo awo, keka ba mo awo, keka bamo la dzu omba mo hare bli omba he so gi se wo omba ba moare mbo sa kabmye aghre akpla abze ndzendze ala ba, so moawyen gi ala klo otakpu ame koma salafa kpo. <hesitation> chuku amoawyen helon da ayi egŋo alu da moayi egŋo alu, da moayi don okhro ŋha mbo ba moawo ma, ko moazhiŋ mo ekplo chken ambo moayi ekpla ba moalu, so akpla gi lef ba me laefa kpo kena and that me klo se lu tamama chewa <hesitation> omba ba gi wo mahe lo wo omba iwu akpla ndzendze la faru, moare aka bmye, moare akambmye nga le moa ala shki iyieyi mo-mbo moakpo ekpla la wo shasha moakpla ekpla la wo shasha chuku ka da moawyen gi mbo hyen vho ovhrotama.